﻿Kua teta Sri Lanka jeiva, jaenunga como jaerari mbaeti aikua kianunga teta ko, jare ketigua tetako kua, oimera kua africa, asia <hesitation> europa ani mbaeti aendu kua teta je, jaeramo se jae mbaetita se puere aikua jare jae supe kireiko iru teta rami, mbaeti aikua jare aenduavi kua teta je.